Au hi baca buku tutuik. Buku tutuik makahuluk kal. Te au hi bubuluk be makahulun na ndia lobek. Fe'ek neme ndia mai so na au hi les buku, buku yang nafada dodone nanasuk so na lobek ma tao kokis ma tao nana'a nininuk fe'ek kal.